Da wulari adi kwaba anta sintalanga nga msira wa, nzi nzi ka mda dabwang ka hyel wda ti vir kura gaɗi kizi shin kwaba wa e killangi wa amma gir tsitsi akwa ɗa bwada dabwa nga ka hyel, ko virni kura langa ti difinga mzir mzari, mdi ngini ka naira tufu ta kile langi naira suɗa, mdin ginda ka naira makumari ta kile langi naira tufu, mdi nginda ka dubu pal ta kila lagi wala naira surkumari, naira surkumari ka naira tufu dak tsi naira surkumari ka tufu, daga a de naira tufudak tsi naira makumari ka tufu ka mi, di nalaga man tiramta nga msira ngini ri, vir kura ai nga wula apa gadiya gat msira wa kamnya gaɗi ka ko shin kwa bawa a kil ngi wa, arime ai ti ngi wuti mdina ka pasali tsi tsi ka da da bwa ka hyel ka dabwa da tsuwa, ka gir wuta kiza gan msira ki si, gir nzin zi di pilla pal pilla suɗa wa jirki kumshi wa a mdilaka ka dusu suda. Kwa mwadubu ngwa, diki dati taɗa kwa taɗa akwa tiramta, kai kwa taɗa sinti taɗa ni, kwa tada ki sinti taɗa to poli tada ngini e aru, ka shikar a yobe, to poli taɗa ngini aru ka yobe ka shikururu yobe suɗa jako pal, jaka pal ni tan aru suɗu ni, a da tsuwa poli ar aru a ngi ai suɗina kilangiwa, ga wula apa ga diya nga msirawa ta pola mdinginda aaru a a ka diya ya bara masa lari, to kan punkakari sugar a yobe aa te jakin kala mwadubu ni a yobe, mwadubu ni ta mwadubu taka bura tada ni tan tada to ndi kikani ka pabir, ndiki pola ga azi a naira kuma a ɗala dik jaktalanga a naira tufu ni punka langi sugar tin da wuti mandawa tsuwa, to mdininda ki kuskirin mandawa ala mwadubu, mdinginda huskin kir mandawa alla mwadubu arga tin gi thatimta ga kwa sa pani kai nda mdiginda mandawa yobe ka ima hala mandawa yobe, mdiginda mandawa yobe, ngi wuti dok pu mandawani a naira surkunari surkumari, a glitsuwa ngi pu a naira kumnya tufu. Ngi wuta sai ka kwaba, sai mi ngi ka gina anti nga nzi a kwa kuta kuchali kuwa. Ko godi ka kwaba wa, mivir ki kuri ngir nzi akwa majalisa da bwa ngi ka hyel to kimande a sitilaku ti ga wuti kucheli ni sai aɗingi ka kwaba anti difa nga a nzi mopu ata kirwa, difa ngi mopu ata kirni ko gi kula kwaba mi gir tsitsi da bwa ngi ka hyel to hyel a sinti mdir jakti kicimta difa ngini, kamnyar gadi nzi akwa dabwada a ki mangar kurwa gaɗi tsitsi a tshi ashirwa, ndipila tsitsi kamda dabwa mdi ko hyel ana tsi apa puwa puwa puwa kici kici mopu sholarku, mi gir nzi a tsi mda amma da bwak ka hyel nga nzi apa powa, kam nya a powan ai hyel ni kicim ta, ngi wuti ni nda thlikani ata rataku, kata nzi ata mtaku, amma ta kici kicari mwopo sol.